Rí naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí nuthamijná tsú wu̱wáánꞌ, naꞌni jma̱ rí nudxaꞌjue̱ numuu rí nudxaꞌjue̱ mbaꞌja nuthu rá, murí ma̱ꞌdxwuun i̱mba̱a̱ dxájúu̱n, murí migíná xtáaꞌ rá, murí rigá rí nanújgoo o̱ rígá rí mingíjiuuꞌ eꞌyoo̱ ikhaa jngóó rí nandxaꞌjuée̱, ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí ma̱ꞌdxawuun i̱mba̱a. Mangaa má naju̱mu̱ꞌ ikhúún rá rí jma̱a ríí rakhúu̱n o̱ rí nduya̱a̱ xi̱ꞌ ríꞌkhui̱ naꞌni ri nandoo nduyáa̱ murí rígá mbá rímitsákúún. Numuu rí xúꞌkhui̱ ini̱ mbaꞌja nuthu ríndoo̱ nuxkhaa̱ xu̱kúꞌ rá nutsíjun, nutsíjun ngaa̱ mbá khambáxuuñ má igóo̱ xúꞌkhui̱ rá, naju̱mu̱ꞌ ikhúún ri ikhaa ríꞌkhui̱ nandoo nduyáa̱ ikhii̱n rí xtáa̱ tsú ninujngoo̱ ikhí murí ma̱goo magoo̱ khidxuu̱. Mangaa má nidxa̱wuu xúgi̱ꞌ máwáa̱ rí aannꞌ maaꞌ xúrí nandoo nuthamijní rá khá nduyaa̱ ikháa̱nla ri tsú wu̱wáánꞌ najnúgúu̱n numi̱xúu̱nꞌ a̱jndo̱o náá má murí náa̱ wíji̱ mbá ixi̱, murí kriga̱ mbá iná o̱ mbá itsí rá, xúꞌkhu̱ má eꞌni imba̱a̱ nujngoo xku̱ mbu̱júúꞌ, xúꞌkhu̱ má eꞌni imba̱a̱ nujngoo xku̱ mbu̱júúꞌ, náá rí eꞌni ríꞌkhui̱ rá numuu rí naꞌthá naꞌthá jnii rá mi rí xtáa̱ mbáá xu̱wáánꞌ ikhí o̱ ninujngoo mbáá xu̱wáánꞌ ikhí rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ ndaꞌyoo tsú mbáá khui̱ rá murí ma̱goo mba̱yoo tsú i̱mba̱a̱ rá rí ninujngoo mbáá o̱ yáá xtáa̱ má mbáá ikhí eeꞌ ríꞌkhui̱ naxkhamaa ikhúún rí nandoo nuthamijná tsú wu̱wáánꞌ. Rígá mbaꞌja nuthu ríndo̱o nundxa̱ꞌjue̱ íi nundxa̱ꞌjue̱ gínúu̱ o̱ nundxaꞌjue̱ íŋúu̱ꞌ ithi rá, ríí <hesitation> nduyáa̱ rí rigá rí ma̱ri̱gá, nandxaꞌjuá má i̱mba̱a̱, nandxaꞌjuá má i̱mba̱a̱ eꞌnii̱ awúún ríjndo̱o narígá xúꞌkhui̱.